لا أبدا دارسة التاريخ ماهي بعديمة الفائدة أبدا التاريخ يذكرنا من فهم أسباب ونتائج أحداث كبيرة زي الحروب والثورات فنتوخى هذه الأسباب وهذه النتائج <hesitation> في ال- في الحرب معرفة السياق التاريخي يعزز قدرتنا على فهم القضايا الاجتماعيه والسياسيه الحاليه أيضا يساهم في <hesitation> في تطوير مهارات البحث والتحليل وهذا ينعكس علي التفكير النقدي بشكل ايجابي.